Obo̠ nana me kpo obo̠ erao no̠ ire ewo erao na no̠ iwo areghe kpaobo̠ e̠kpe̠ e̠kpe̠ na yo arao no̠ owo areghe̠ gaga but e̠kpe̠ na o̠ro̠ ere ro bu kere erao ni kio̠ ko̠ho̠, ogbe yo arao no̠ owo areghe̠ gaga yo̠ ogbe na areghe ye ori <hesitation> ovi areghe erao ni kio̠ko̠ na kpobi ogbe ho oware no̠ omai wo areghe kpaobo̠ but e̠kpe̠ ti je wo areghe̠ leve then oje no̠ eri no oti je wo arao ofa jo̠ no wo areghe̠ ra no̠ ase no̠ ebo̠, ebo yo̠ arao no̠ owo areghe̠ owo ebo̠ o̠te̠ nyaze obo̠ nana o̠re̠ rie̠ no̠ owho no̠ na omofa ore mue e̠gbo̠ owho ye̠ na orerie no yes owho jo o̠ruo̠ evao ighe, me na eye na y arao areghe ologbo ote je̠ ro̠ ologbo arao no owo areghe kugbe ko̠ obona ologbo o̠te̠ ruo evao̠ uwo wo̠ re rie oke no oro wo oware no̠ wo fiho̠ oto̠ vre̠ he, oma ki bi riyena dede yo oware no obi ru orie udu ologbo yo̠ arao̠ uji. areghe̠ no̠ owo yo̠ areghe̠ no̠ o̠ro̠ tho mi, ore tho oje no ere no ma te je wo arao o̠fa, arao̠ yena ekpele arao̠ oyoma no̠ o̠ te̠ ruowe̠ ore gwo̠lo̠ e̠ke̠ no oro kpe owhe no bo ke no̠ wo te ro te ete̠ ha ovre̠ no o̠gbe̠ ro to we̠ obo̠ ho ena ho̠ erao no̠ i wo areghe̠ no me̠ne̠ ogbe̠ vre̠ erehe.